أفضل رحله مع أصدقائي ولا مع شريكي هو لسه مفيش شريك دلوقتي فمش حاسه اوي بس اصدقائي اللي انا بحبهم وكدا حاسه ان انا يعني متخيله دلوقتي الرحله هتبقي عامله ازاي فحاسه ان انا مبسوطه بيها برضو واعتقد لو شريكي دا يعني شريكي بقي وصحاب وكدا برضو الرحله هتبقي لطيفه اوي لو سافرت معاه فبصراحه مش عارفه بس انا دلوقتي حاليا هختار اصدقائي عشان هي دي اللي انا عارفه اتخيلها دلوقتي وحاسه ان احنا هنعمل انشطه كتير حلوة مع بعض